Bema ini toma au million tarimagu neganai vanugai a baregoto be mo moni bara gabia bai bara voi fres miti kateniri bara voi kokoroku bara voi raisi bara voi farao bara voi stoa ganigania mabarana bara voi gosia bara wa iagomaia vanugai vanuga tarimari dogoro toitoi mabarana bara kea vegogori dogoro nuganai ganigani bara varea murinai au na karama taim bara gabi virigia benamo mot aim nuganai aa- au na betdei gara selebreitia ma moga murinai au gegu moni ogogamitarimari bara viniri vabu, dogai bona barau gena vetugunagi tarimari haroro tarimari bara tugamagiri bona mai vanugai rubu ge ruga tagoni variguri bara vaga rugari ema sikuli mero keikeiri geri si- sikuri fi bara feiri vanuga gena komiuniti gena motuka ta bara gabia mo motuka nag ere iago mosbi ai gere maketi gere genogoi O bendini na tu au na bara provaidia goi wiki ta wiki ta ta nuganai. Bema ma gegu moni neganai tari asi geri nu uma o lakavari mogeri bara sensiri ge- geri numa namori bara vagal ugari o dei dei skul fi ai ge sotim dagarari bara dururi geri skul fi gere peifi bona gegu femili kika bara goriri gara iago faraimisiai gara lage gara iago pasifik kantri tata kekei gara visitiri gegu femili olidei ta bara gabiri bagara iago vada fiji o samoa o tahiti o cook islands gari bara gori iagori monana gara genogoi nau vanuga gana ta gana ma bara gori iagori debalao nau vanugari bona pasifik kantris maigeri gerea gitari bona mai gunikai ge tanuni tarimari maki dabalao bara goi tagori goi wan kina sebori tari bara viniri goi o geri rais farao suga kekei bara voi goi bara dururi goi benamo mai ge noginogini mai dabarai ge rakarakauni moni ge nogini tarimari kika bara dururi goi ema mai vabu lealea Kika maigeri makina na bara dururi goi asi sinari asi tamari makina na bara dururi goi korana au tu vanugai a baregoto vanuga gena tanutanu sikosiko mabarana au ribagu maguri kamasi na e gwagigini kekei maki na ma ribagu dainai benamo au tum o wans mili bara millionea mogeri gabuai kika bara vevaga kava goi tanu bene namo gana dainai bona ta asi bene varigo ta asi bene varage mabarana ikul sea bagana gabi mabarana begene gena ginikau begene tanu ginikau ganigani maki au kara a ganini gegu tarimari maki seim ganiganina gene gania bona kara ge nuga vekwaragirini o geri mai spots nuganai geri spots boro bara voi o voli bolo net o unifom o karakara mogeri korana vanugai ga tanuni bene o keve vanugai tarimari ge keveni neganai bara gura ragarigoi osfere gari o dokta geri ai vevaka danu gere goitago goi bona mai aroro tarimari maki narinariri geri geri deili reisins makina na bara veva kava goi geri alauens maki koturi tari bara viniri goi dia vanugai mogo senagi ainai ainai ge aroroni bona barau gena gaukara ge veirini tarimari bara dururi goi korana mogesina gaburiai bo vevaga kavani neganai mo gemu taga moga be tanu maukaiani. Bona logo mo bo goitagoni korana mogesi o varevare dainai bona tarimari o gitarini o duruani dainai barau na tu oo- moni bavaga gereani niuniu ai o vavine geriai o karakara neganai mo moni asi be tanuni mo moni ma be lekwalekwani senagi gabu maoro ai bona barau na eura viniani gaburiai bita garevani neganai mo gera taga tu be tanuni bona boinani ilagani vovokari bona namori ma bita goitagoni gera tanu garori mabarari nugariai.